Comu li pirsuni puru l'armali pàtinu pi stu canciamentu di lu clima e cercanu sempri di jiri nta lochi dunni trovanu lu ocu chiù adattu a iddi. Nfatti, pi esempiu, 'n Sicilia si stannu cumunciannu a vìdiri armali novi chi mai ci hannu statu. Sta prisenza è duvuta appuntu a stu canciamentu di clima e st'armali trovanu cca, nta la nostra terra, lu locu ch'è bonu pi iddi.